וואס מ'נוצט <noise> טעפעכער פאר. א טעפעך ווערט גענוצט <hesitation> <noise> צו קענען לייגן אויף די ערד, אדער ביי די טיר ווען מ'קומט אריין צו קענען אפווישן די שיך אז ס'זאל נישט מאכן שמוציג די הויז, אדער אויב די שיך איז נאס, אדער קען עס ווערן גענוצט <noise> פאר שיינקייט <hesitation> צו לייגן אויף די ערד, אדער צו איבערדעקן אינגאנצן די ערד נאר מיט טעפעכער.